Fomba fangalany tarôndro biby madiniky àby àby io ndraiky fan̈anovany izy. Irô mahay misitriky mahay miforitry. Aviô amy fizahavan̈a koa zen̈y amin’ny alalan’ny fizahavan-drô direkity mizaha tsara iny karà zen̈y de aviô amizay rô mibailaka in̈y direkity fa mahazo edy izy amy zin̈y.